Wen ri miiy ksaq rik mxiqtij qe' ichaaj qe ichaaj rb'i'li naapx kuj cha'b'elo' chemo rb'anik a qb'an pikar kuj cha'qe puq yolb'al i qya'qaj pya' qya'qaaj qe rceb'oyi'l i kek'ri' i chetz'enik xtijik ri ichaj qe mxiqtij miiy ichaaj oj konjelel <hesitation> qya'qaaj qe'tomaat kujcha'qe che mxuj b'noy desayuun a mele utz re' kb'iij ke nodiiy ke ri ichaaj utz <hesitation> chi ri chi ri chiq k'aslimaal porque ri ichaaj qaqche ri kimico pur yolb'al moos sicha'are'k'ri' jab'taq riq tiij, ri jab'taq ichaaj qtij nodiiy ichaaj por ejemplo kuj cha'qe ri naapx, li kastiiy, la brokoli, are'k'ri' jab'taq xuq ke la xuuy, xuq la xuuy xuqke k'la' qtij ri xuuy che rb'anik xuq kee qb'an qtoch'chu kuchiiy qya'qaj pya' qya'qaj qe rceb'oyi'l melo che tz'e'nik kelik arek'ri' mxiq tij wu miiy qe qe'n ichaaj mxiqtij wu miiy.